البلاصة لمشيت ليها أو عجبتني بزاف، ومكنتش متوقعة راه غدا تعجبني، لهي مدينة ديال مونپوليي في فرانسا ، أو كان يصحاب لي هاد المدينة مفيها والو، مكين فيها ميدار ، ساعة ملي مشيت لقيت فيها أن البحر ديالها زوين بزاف، فيها متاحف زوينة، الناس ديالها ظريفين ومظيافين